Tuud ma joht tiiä eiq üteldäq. Väidetäs m-, et om olõmah uurmiisi, miä tõõstasõq, et nä tundvaq hallu, a vat ma tegeligult ei tiiäq toolõ küsümüsele selget vastust. Ma arva, et siin um kõik variandsiq võimaliguq.